Toetr'andra bôkà Bangladeshy ndraiky zen̈y kôa efa leran'ny <hesitation> leran'ny andro mahalen̈y izy dia ten̈a mahalen̈y be hoe. <hesitation> Volana fane- fanjavan'ny Jona firaka septambra, hiverànazy ndraiky malefaka dia main̈a hoe.